أيه مليحه نعلمو ولادنا يقولو أشعار، هي مليحه على خاطرش الأطفال يحفظو بالخف، إذا من الأفضل نحفظوهم الأشعار، أنا شفيت ككنت صغيرا كنت نحفظ، كانت صح تفرح إذا.